أعتقد ال <hesitation> القدرة الاغيد اختارا هية انو افهم مشاعر الناس وأفكارم <hesitation> وليش اغيد اختارا لأن كثيغ مشاكل أو اكثغ المشاكل ألي تصيغ بين الناس يعني سواء كانت عائلية أو بين أصدقاء أو حتى بين الدول و بين الجماعات كذا كلتا تصيغ بسبب سوء التفاهم ويحد ما يفهم عاللخ يعني <hesitation> فلو ويحد يعني يفهم أشون يعبر أو اشون اللخ غاح يفهمو فكلا هاي الأشياء لو نفهما أو نعف مشاعر الناس يمكن ما غاح تصير هاي المشاكل بالعالم كلتو بشكل عام أو بين الناس <hesitation> أبهاي القوة غاح نطيق نساعد الناس انو يعبرون عن مشاعرم و <hesitation> نطيق نكون يعني مثل نسميها واسطة خير بين الناس و <hesitation> نطيق نساعد الأنسان الي متكئب و ما عيطيق يحكي أو يطلب من أحد <hesitation> نطيق غاح نكون عبالك مثل ما نفهم الحكي نفهم مشاعر الناس هم